mamau a təfa ii kunu ndawa, təfi kun ndawa nən akshi ancu akshi ye dan daki dawa tana kəma, mamau ɗagai kuma denakshi nən, akshi ancu ɗagu da dləmacingara, gaaɗa gəmo Aafafkin shi akshi ne aa shiska mamugu, wane a taaɗiknekshi wane, kwa faadeci bai gaada gəmo akshi təfunakshi ii knu ɗagu nən, aajiba waya dagda nda awa ndamakshi ii ɗagu dagi kumo aa ramekshi kakwka ne barici mwəm ne barici naa yanda mii wanda kan ka rama ka gənu bai akshi mamugu dan ai nda wayu dagda dagai taadu ɗagai kuma taabai sai akshi aa rame aaramek shi ɗagai kuma nda baci dagdan auadu bai sai dayi da shi səmma dagai kuma dayi da shi kwayagəri naa atu ayadu ii ndawa wanda kamafafa dayida bai nda barrici dagdan nən kamatu kayidu ii rii wanda nda wana ci amman gusku dagai denakshi ii dlama bee ka sunu nən, marəm amin barrikshi dagda nən ko kuma ɗagai dayi da dləm caatu ɗagai drami dagdau dayidu ii rii mii wanda kamafafundayida bai nda dew nda jayaci ka dlam na wanna na dagdau da ramici auwo aci dlamdu, nda wənnu shi rrən dee nən aci naa dagdau bai naa aci nda wannau bai nda dea nda jayaci ka dlamna dagdau tam sai da ramma to tənda kasau nda ngərəme ii adagəri ko nda təkkənaa aci ko kuma nda to arri ci kwarr gun dagai mii wanda a zəwak tanaa aci zəwaktaci bii nən akshi aa launa gəri dai dəsku dəsku ka sunu tuku kuma aci aada jirrewa gəri. Dlamikshi rama nən akshi ancu ramma geri bai da ramici maa to inde kasau nən nangu wa barrici kakkadu gəri bai wa barre ii nangu wa barri ci nən aa dəmu da dlamdiwa dəvuu aa dəmu dandiwa akka aa dəmu dandiwa aam inde aci tadu nən. Nəntew kuma mii wanda akshi dew inde taa bin kuma aa ramau ma aani diwa akka bai aani diwa aam bai gabshin wa barrdi a aci kuma dee dlamewa bee bai to wa barre nən tew to ii kasu nu annina gamɗaya ii gadawa mamuwa kə gamsak nəngu a lawan nangu tərr bai nangu ke a lawan nangu tərr bai.